<hesitation> che che chkunsaj ri am wu wu rkkem <hesitation> wu wu rkem am kuj cha'lo wu <hesitation> wu rkem am ke kech <hesitation> chkuj chke am <hesitation> chke ch rchoch kkem wu wu <hesitation> wu rkem rech <hesitation> wa'chi' ke'k'sob'wi' wa'chi'kb'an wu kchoch ar <hesitation> chi' ke'k'ob'wi' kepli kchoch <hesitation> i xib'al kno'j kumo kb'an este pkq'iq' kb'an wi' entonces <hesitation> kemla' txo'l sicha'este qa ktzaqelul wu rkem am.